A sta dumanna ridu. Nun pozzu mmaginari soccu ci vulissi pi acchianari na muntagna vascia comu putissi esseri erici. Pinsari di putiri acchianari na muntagna chiù auta di setticentu metri mi veni già lu cacaticchiu, nun sunnu pi mia sti avvinturi e aiu sempri prifirutu la chianura e lu mari.